leddi Pakistan ni handi ma di ɗo mari nyamdu sosai, ɓe ɗon nyama nyamdu, ɓe ɗon nyama kusel, ɓe ɗon nyama bana ɓikkon leɗɗe sosai, ɓe ɗon yara tea sosai, ɓeɗon nyama dibinoje sosai hamɓe ma, ɓe ɗon nyama malori ma, bo ɓe ɗon gefe ndiyam ɓe ɗon nyama liɗɗi sosai.